घ्वोड़ा अर जेबरा मां जन पल्लि बात त हम शारीरीक बनावटे बात करदा। जेबरा क्या व्हंदन, सि काली अर सफेद धारी वला व्हंदन। तनि घ्वोड़ा क्या व्हंदन, अलग अलग रंगों मां रौंदन, ज्वो ठोस रंग व्हंदन, तूंमा उंदन घ्वोड़ा। तनि जेबरा क्या व्हंदन, सि अफ्रीका का मूल निवासि छिन। अर मुख्य रूप से सि घास का मैदानों मां पये जंदन। तनि हम घ्वोड़े बात करला, त घ्वोड़ा पूरी दुनिया भर मां फैल्यां पालतू जानवर छिन।